<hesitation> ɗun tiiɗalla kaa, aun torla sikke walaa. So ɓiɓɓe ngalaa <hesitation> so mawɓe ɓee maayii ne hoɗun heddotoo. Aduna timman ndeen ka. Ɓiɓɓe kañum en woni waɗaaɓe ronooɓe saaraaɓe, jonkaa faa aduna heddoo jokkude yaade ɓooya du.